هل تؤمن بالأشباح؟ لماذا تعتقد أن بعض الناس يؤمن بها والبعض الآخر لا يفعل؟ أعتقد إنو الأشباح حديث عليه جدل كبير، في ناس تؤمن فيها بسبب التجارب الشخصية أو القصص اللي تسمعها وفي ناس ما يؤمنون فيها لأنها تحتاج دليل واضح ومادي كل واحد يفسر الأمور حسب تجربته ومعتقداته